So tawii miɗo faggude njamaaji e dow njamaaji ngal, ɗum njamaaji waawde faggude sabu sabu njiddaade. Ko ɗum njamaaji waawde njiddaade kaɗi nguurndam hoore, njamaaji rewɓe sabu sabu kaɗi ko fiyaangu. Njamaaji waɗa njiddaade fiyaangu ngam njamaaji rewɓe. Ɓeɗɗo ngal rewɓe ɓe fayde, rewɓe njiddaade fiyaangu miɗo waɗata ngal ngal fiyaangu.